e be yi yen so ekbe o wire nn̄o. na mur ene owa re ka chu e waā rōo tima bo nu bo sa chu e-kpe o ton na bere yen sa ro ko e-ka ra nī ba. re yen yen sī o-ton re kaā. re yen si e papa ye ba re yen re si eaā ya ba. o ka yen sa ro oko ēē. o bere ye be na bere a naā oso oton o fu ebei sī e la e la we-l na gura oton. wen so ton se kele ka kpun re ru. so edor a kaā be yen sī a kba ta ba re o ton re ke owa a. wo eī-ei. dor a kaā be yen sī akba ta be re oton re odo a wo baba be tor wa te bo ebel ni. wa na en